<noise> <hesitation> sen na kaa nyo nating tagei rou ya tan baisi kol tayaa, nainy ai iring non. Non tagei nyo nating rou ya tan fo mesa mes nating nom ror painy <noise> rop ri te naa tan tayaa ari te kitskits ya. Kits rori, kitskits fakap rori, ri te nom pis ri te pam ya, pamp rori, fakei fatabin pis ya tan na baisikol, ai tsun.